Ndr ko waanotoo yam e leydi Afirika Fommbinaari woni no ɓe koosiri ɗemɗe haa kannje sappo e go'o, <hesitation> ngoni ɗemɗe leydi ndin. Woodi bana ɗemngal Zulu, woodi bana Xhosa, woodi bana Afrikaans, nden woodi bana 'English' walla mbi'en Inngiliisiire, e luttuɗe ɗemɗe. Kannje naftortee darnde ɗemɗe leydi ndin.